मलय संस्कृतातले हे एक संस्कृतिक महत्व जण्य बाजु कुरुंग हा पारंपरिक मलय पोशेक असून तो मूलवेया स्वरुपातुय बदलुंग ना। थाय अजुणय मलय लोक दिशततेया आणि अपचारिक आशण दोनुय करायं व्‍हड पारमानाथ घालतात। एका खासहेलया प्रसंगातलेया हरी राय पुस्सा या वेलेर मलय घराबेये ती जेन्ना तांच सायरेयांक मेळुंग वाता तेनना हो बाजु कुरुंग समान्यपणान घालुण वातां दिसाती पडलात पडलता। कितेाक तार बाजु कुरुंग हाका मलय संस्कृतिक ध्याजाचें प्रतीक मानताता। आणि मेळुंग वातां तो पोशेक घालुण वाचप म्हळेयर जनता खातिर अशिल्लो आधारा ते थाय डाखायतत आशें मानताता।